أعتقد إن الفن حاجة فيها روح يعني بتخلي الف- المجتمع احسن كتير او اهدى او حاجة كده <hesitation> فيها استمتاع فالحياة ، ف انا حاسه ان الفن لا بيحسن اكيد م المجتمع مثلا زي الرسم ال- التمثيل والأعمال الفنية والأعمال اليدوية الناس اللي هي بتعمل حاجات بايديها مثلا زي ال <hesitation> ورق كرتون بت- بتعمل بيه شكل فني كده بايديه وبيبقى شكلها حلو أو حاجة بالخرز شنطة بالخرز ، الحاجات دي بصراحة بحس إن هي بتدي طابع خاص كده للحياة اللي احنا عايشينها